सामान्य सूप बडोड़ो ते हम सारी सब्जी इकठा कर ल्यो अर वेते ऊबाली ल्यो अर वेते ऊबालीते वेते थोड़ा मैश कर ल्यो अर मैश करिते वेते छानीते अर हल्का जन जीराकु छौंक मारिते अर हम कटोरी मा सर्वे कर दयोड़।